Gbmari, gnuaba, gnuacha, gnuanyi, gnuatnu, tnuloni, tnuba tnuacha, tnanyi. gnuawo, ynawo tu gbmai, ynawo kpe gnuaba, ynawo kpe gnu a cha, ynawo kpe gnanyii, ynawo kpe gnatnu, ynawo kpe gnu tnu. Wni, ynawo kpegnu tna ba, ynawo kpe gnu tnacha, ynawo kpe gnutna, nyi wo-shi kpe gnanyi, woshi kpe gnat nu, woshi kpe gnu tnuwni, woshi kpe gnu tna ba, woshi kpe gnu tnacha woshi kpe gnu tna-nyi wo-ga cha. Wo ga cha tu gbmari, wogacha kpe gnuaba, woga cha kpe gnuacha, woga cha kpe gnua nyi, wogacha kpe gnuatnu, wogacha kpe gnu tnuwni, wogacha kpe gnu tna ba, woga cha kpe gnu tna ba, woga cha kpe gnu tna cha, woga cha kpe gnu tnanyi, wo-gbma. Wo-gɓma tu gbmari, wogbma kpe gnaba, wogbma kpe gnua cha, wogɓma kpe gnuanyi, wogbma kpe gnuatnu, wo gbma kpe gnu tnuwni, wo gbma kpe gnu tna ba, wo gbma kpegnu tnacha, wo gbma kpegnu tnanyi wogbma kpe gnua wo. Wogbma kpe a woga gbne, wo gbma kpe a woga ba, wo gbma kpe awoga cha, wogbma kpe woga nyi, wogbma awoga tnuyi, wogbma awoga tnuwni, wogbma awoga tna bai. Wogbma awoga tna chai, wogma awoga tna nyi wogbma kpe wosh. Wogbma woshi tu gbmari wogbma woshi kpe gnua a wogbma woshi kpe gnuacha, wogbma woshi kpe gnuany, wogbma woshi kpe gni tnuni wogbma woshi kpe gnu tna ba wogbma woshi kpe gnu tnacha wogbma woshi kpe gnu tnanyi wogbma cha, wogbma kpe woga cha. Wogbmacha kpe gbmari, wogbma kpe wogacha kpe gnuaba wogbma wogacha kpe gnuacha, wogma woga cha kpe gnuanyi, wogma woga cha kpe gnuatnu, wo gbma wogacha kpe gnu tnu wni, wogma woga cha kpe gnu tna ba, wogbma wogacha kpe gnu tna cha, wogbma woga cha kpe gnu tna nyi, wo-gbma ba wo gbma bat u gbmari, wo gbma ba kpe gna ba. Wogbma ba kpe gnuacha, wogbmaba kpe gnuanyi, wo vma ba gnuatnu, wogbmaba kpe gnu tnuwni, wogbma ba kpe gnu tnaba, wo gbma bak kpe gnu tnacha, wogbma ba kpegnnu tnanyi, wo-gbma ba kpe gnuaowo. Wogbma ba kpe awoge gbne, wogbma ba kpe awoga ba, wo gbma ba kpe awoga cha, wogbmaba kpe awoga nyi wogbmaba kpe awaga nyi, wogbmaba kpe awaga tnu wogbmaba kpe awoga tnuwni wogbmaba kpe awoga tnaba wo gbmaba kpe awogatna cha wogbma ba kpe awoga tnanyi wo gbma ba kpe woshi. Wo gbma ba kpe woshi ɓyi gbmari, wogbmaba kpe woshi ɓyi gnuaba, wo gbma kpe woshi ɓyyi gnua cha. Kogbma ba woshi kpe gnua nyi, kogbma ba woshi kpe gnua tnu, kogbme ba wosha kpe gnu tnuwni, kogbna ba woshi kpe gnu tnaba, wogbma ba woshi kpe gnutnanyi, kogbma ba kpe woga cha, kogbma ba kpe woga cha tu gbmari, wogbma ba wogacha tu gnu aba, wogbma ba woga cha tu gnuacha, wogbma ba woga cha kpe gnuacha, wogbma ba woga cha kpe gnua nyi, wogbma ba wogcha kpe gnuatnu wogbma ba wo gacha kpe gnutnu wni, wogbma ba wogacha kpe gnu tna ba, wogbma ba kpe woga cha kpegnu tnacha, wogbma ba kpe wogacha kpe gnu tnanyi, wo-gbma cha. Wogbma cha tu gbmari wogbma cha kpe gnuaba, wogbma cha kpe gnuacha, wogbma cha kpe gnuanyi, wogbma cha kpe gnuatnu, wogbma cha kpe gnutnuwni, wogbma cha kpe tnaba, wogbma cha kpe tnacha, wogbma cha kpe tnanyi, wogbma cha kpe gnuawo, wogbma cha awoga gbne, wogbma cha awoga ba, wogbma cha awoga nyi, wogbma ba, awoga chai, wogbma tnu.